<hesitation> Karazane planeta izy ame kintany fantako koa: e olaneta gne volagny da misy gne mercure, gne venus, <hesitation> terre, gne tany io zash, da misy gne jupiter, neptune de <hesitation> zay.